आमका आताच्या कॉम्पिलेशन च्या जगां खूप इम्पॉरतन्ट आसां कि आमची फ्रेंड्सा डाएवर्स क्वालिटी ची। आसांग जयी किद्याक तार आमका तेंचे काड्सून खूप काये शिकांग मेइतां खूप काये बगुंग गावतां तेचेकाड्सून खूप ज्ञान मेइतां। भायर भौवपाक गेलोव झाल्यार आमकां वचांग कसा दिसता आनी भायल्या राज्य बद्दल काइता।